Aaa, izaho aloha de tsy hihinana an'izany sentetika 'zany, satria voalohany indrindra alohany, zany izy hoe sentetika zany moa zany de vita amin'ny akora simika izy izany, de faharoa manarak'izany koa ny hena avy amin'ny biby ihany alohany izao no hitako hoe tsara ho an'ny olona, sady io koa no matsiro.